Ihinanako sakafo zen̈y isan'andra mahalan̈y eo amin̈'ny lera araiky eo fitambaran̈azy jiàby zen̈y, mantsan̈a ndraiky hariva. Fa isak'herinandra zen̈y <hesitation> ndraindraiky zah an̈atiny samedy ndraiky dimansy àby in̈y zen̈y malan̈y eo amin̈'ny a- a- adiny telo eo fitambarany aroe andra.